<noise> Nɛra la a pɔga n daa boi, ba nyɛ taaba zi'an, nyaŋɛ doose taaba ta nyaŋɛ lebege nɛra la a pɔga la daa boi la tea nyua zi'an, bii ko-tuulega nyua zi'an. Budaa la daa kiŋɛ ti a ka nyu la a ko-tuulega, ta paɛ ti pugela la me zi bini nyuura a ko-tuulega gee kɔ'ɔm tɛ lɛma zi'an, ti budaa la nyaa zi'ire fii gee ɛkɛ loŋe pugela la n zinlq zi'an la, paɛ zi'ire soke n yeti oo, beni n iŋɛ ri a tɛ lɛma zi'a bala? Puti-se'ere yen daana e a yen basɛ ti eŋa baŋɛ gee eŋa wan mina n wan iŋɛ se'em lagum suŋɛ e, gee e zi se'em la ka ani suŋa. Ba doose la bilam sɔsɛ, sɔsɛ sɔsɛ sɔsɛ sɔsɛ, ti la ta lebege ba ta bɔ taaba, ta baŋɛ taaba yɛla, ti la ta Na'am ba di taaba <noise> yɛrum bɔna.